Toh dama nslabad ga t'wudahi an ndzi, yi kutè è gura mtamagi bab ga dai è war bkok ngirg mai war bkok sa shèkna n'ndig man è ndga gwala shikèna a bab mas ba n'chai mudumi, an chai ngwaza gid, nviga gada gi zlam mok tgi bab ga, a babga an pakai giyaw da, m'paka gi mana pakai giyaw da a bab ga nta <hesitation> a ran gèdè shikèna toh ma sa'ng nzalas dan èg sana'na goro gidè ndza è prir na goro gida nzdi tnt mai t'wudai, slabad ga mai slabad ka twi bab ga a nga ka klana gidè awa twudum ngsa ka nba man nga mpzè tèma ran gèda, nga mpzè tèma nga mpzè a nga ga n'dnga ndzi gèd nga daya gaw tsakal vuga è shigga aya dga mongona ndzga gi nvi kulkul chaw a gida zlam t'mongwana. Ai aiga yaka wudai t'mongwana di, ai hrdka vga ai zasa tsakalka vga <hesitation> yarwa ton nt'yarwa nta nviga gada gi kulkul makar a gida skwi t'yarwa nta toh ma zlin g ndzla skam daman mpzè sa'a toh, è pzè pzè è dè gili na biu sa è dè chivid na mongwana sa npzè nga ndzala sa, npzè nga ndi ndzalana gida zbi toh è dè na kwata tva ngasa è gi zlinwi kashkat kashka toh n'ndgag mai ndga ndun gra'a klèn ai ga jakd zlèn zlèwèd sa, klèng a dèga zlin mpzè'a, è dè na mongwana na pzèpzè diya, mpzè pzè tèma nga ngasa <hesitation> sana dima nga giya.